Mi tefan derdirabe am be min wondi no mi joda be mabbe min yewta min jala. min vola komi wairi dubiji ko saali.